ارجنټاین د لاتینی امرکا یو هیواد دی په اړه یی ډیر معلومات نلرم خو ما اوریدلی دی چی خلک یی ډیر وخت په کافي خانو کې تیر وی او بانډارونه کوی دوی د کورنۍ سره ډیر مینه لری او ګډ خوراک ته ډیر اهمیت ورکوی. د فوتبال لوبه پکښی ډېره مشهوره ده او دنړی دفوټبال مشهور ستوری هم ددی هیواد دی خلک یی خورا ورزش دوسته دی